Pues aj amba yechij pues acu tuk cosco showakir umbajs y arlok atowand aku juack josco atsambu hasta aldoma mambí ñipeland sikier pues matsam atotowand napa ninguiet porque pues e gumi gumi najñe ja aldoma mambí anok guesha pa apatsa arlok atowand ñusuk nijieri yey aguey aldonma mandoch tu guashinba si aldom ken diam aldonbaj y pues atowand lambayech atowand acumiuj porque pues tield ma ma lich tield mi comid pues langund no miriet langundo met najñe jam y atotowand alok este aj asok este e acambayech nipeland ñiu soc este aca joy joy de de unguiet jot jot atuwand guasha jiens como que gu gumuch lugar mamey anok tonces meawand guque como que gumajñe na najaw.